Safako tsotra tegna tiako alongany ah, frity akondro miaraka amigna lasary paza ah, alainao ohatra izao hoe <noise> paza de rapegna, de avy akeo handrahoana de tsihifigna de igny endasina de atao sôsy, de frity akondro ah, salasalafanao de afanainao menaka, de atenginanao koa izy ah de vita.